जो काम तो मुश्किल छे कदी टावर मां उपर बोन कर दे। अतरी उपर ती जो ते असंभव लाग रहा अतरी उपर ती। कालोग मानोस कूदी भी नहीं सकती भाइक ढासे भी नहीं। सकती दर्वाज तोड़िन जाए सके नीचे नहीं ऊतरी नहीं सके। बाकि मदद माँगनों ते आवाज दे थी कदी कालोग सुन ले न। आय जाए ती वारु को है <hesitation> तो मुश्किल। लागे जे काम ते संभव नहीं है <hesitation> कि मनुष्य। अपनी मदद कर दे नीचे उतरनों भारी काम छे मुश्किल लाग र।